So tawi aɗa yiɗi ɓooyde mooftude bassalle layi tawa bonaani, mbaɗta ɗum ko e nokkuyel mbaɗngel gudde gudde wayno segi ni. Mbaɗa ɗum e nder nokku to henndu woni. <hesitation> kadi nokku o kadi wulaani, tawa nokku o kadi <hesitation> waɗaani leelewal no feewi.